شوف، عشان تربط حذاءك، أول شي خليك جالس وخذ الرباطين، إبدأ بتمرير الرباط من الفتحات وتأكد إنهن متساوين، عاد إعمل عجدة بسيطة بسحب الطرفين، بعدها خذ واحد من الأطراف ولفه حول الطرف الثاني، وأدخله في الفتحة واسحب لتثبيت العقدة، بهذا يكون حذاءك مربوط.